ଵିଭୀନୋ ପ୍ରକାରୋର ଜୂତା ଏବଂଗ ସେମନୋଂ କୋ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ ସାଧାନ ଏବଂଗ। ଦିନୋ ସରୀ ଜୂତା ସୌକ୍ସ ଅଥଲେଟିକ ଜୂତା ସ୍ନିକର। <hesitation> ଅଥଲେଟିକ ଧଡିବା, ବିଯାଯାମ, କିମବା ସାଧାନୋ ଚଲିବା ପାଇଂଗ। ଉପଜୋଗୀ ଏବଂଗ ଦିନୋ ସରୀ ସୁଵିଧାଜନୋ କୋ ଅତି ସହଜା ଏବଂଗ। ଗୁଡରୀ ପିଂଦୀ ବାଗ କୋ ସହଜା ଜହା ଅବସର ଏବଂଗ ସାଧାନ। ଉପଜୋଗୀ ସୈଂଡେଲ ତାପମାର ବରିଵେଶ ଏବଂଗ। <hesitation> ଅନୌ ଉପଚାରୀକ କା ସ୍ଥିତି ପାଇଂଗ ଉତ୍ତମା କ୍ଲିପ ଫ୍ଲପ ଅତ୍ଯମ୍ତ। ଅନୌ ଉପଚାରୀକ କା ଘରେଵା ସମୁତ୍ର କେ ନଵର ବେଶାରୋ ତାଇଵ ବଚୋ।